Nëse ni magjistar i ligë, i keq m'kish shëndrru në ni qen, unë kisha prov provu me komuniku me njerz nëpërmjet gjuhës trupit, tu e levizë bishtin, mandena nëpërmjet shprehjeve t'ftyrës edhe mandej kisha lshu zana t'ndryshme, kisha uluritë, kisha vajtu.